Iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çiúã kounã. iã loúã tsùà tróhå çiáã tsùâ çiúã toúnâ. iã loúã tsùà tróhå çiáã tsùâ çiúã nenå. iã loúã tsùà tróhå çiáã tsùâ çiúã çínã, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çiúã ñánã. iã loúã tsùà tróhå çiáã tsùâ çiúã jñínã. iã loúã tsùà tróhå çiáã tsùâ çiúã çióâ. iã loúã tsùà tróhå çiáã raâ tsùâ çiúãjñánâ, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ ñínâ. iã loúã tsùà tróhå çiáã raâ tsùà çiã çiáã, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ kounã. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâtoúnâ, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ nenå. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ çínã, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ ñánã. iã loúã raâ tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ jñínã. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ çióâ, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ jñánâ. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ ñínâ, iã loúã raâ tsùà tóå loè. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loèiã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè kounã, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loètoúnâ. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè nenå. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè çínã. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè ñánã, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loèjñínã. iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loè çióâ Iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loèjñánâ, iã loúã tsùàtróhå çiáã tsùâ tóå loèñínâ, toúnâ ninã loúã